متابعة الاخبار مفيده وبتخلي الزول عارف الحاصل حوله شنو وعارف الدنيا ماشيه كيف وبتكون عنده القدره دايما في انو الزول ياخد القرار الصاح ، لانو متابع الحاصل شنو ، من غير متابعة للاخبار ممكن تغلط غلط كبير، يعني ذي انك تقوم تشتري ليك حاجه عربيه ولاكده ويكون في قرار مرقتوا الحكومه انو نوع العربيه دي ما يخش البلد ، بي كده انت ذي ما بيقولو الجماعه بتكون مسكت الماسوره